Matoa mako magnasa tagna anao zay da maloto izy ein, zany oe raha maloto zany e tagna da sy mainsy takosenao ame rano eky aloa, da raha ohatry ka aniasika oe takosenao ame rano izy da asianao savony, da otak- takosehanao tsara e party zay hitak- gn'itanao maloto da refaveo kobànao ame rano izy da miala agny e loto sady miala gne fofon'ny savony sy ny tariny.